Aminy ñy salady noho ñy mofo salady :- ñy salady ñahy rotiako atao jabo atoandro atony iñy ro maha vintsy <shushes> ro sady mahafapo ahy soa, noho iñy koa ñy soa amiko aminy ñy jabo.